بشكل عام، اسمع نوع ويحد من الموسيقى ما انوع كثيغ، بس مرات يعني حسب انت الموقف الي انت بينو تسمع لنوع مختلف من الموسيقى المتعود علينو، يعني مثلا انت غحت على عرس او زفي اكيد تسمع غيغ نوع، او يعني حسب الحالة